אנה קנפיק מע אססבע ד סבאח, קנג'סל וג'חי ו קנידיר פטור כחיף, אלח'דמה קנבדהה מע תמןיה קנאחד בריק דיאל אלמאקלה מע אלוואחדה, מע אלחמסה קנרג'ע ללדר קנרתאח שוייה ו מן בדא אלעשא קנקרא ולה נשוף שי פילם, מע אלעשרה ו לה אלחדאש קנווגד ללנעאס קנהאול נכלי אלנהאר מטוואזן מא בין אלח'דמה ו אלרהה.